Maro moa rolahy ñy biby andriaky eñy afaky mihira ndra tsy mihira manahaky ñ'olo: -Manahaky anizay ñy baleny. baleny io mihira. na tsy haitsika ñy raha volañiny. manany ñy fihirany i. ka ñy hira zany hifandraisany aminy ñ'olo na misy raha teany ho volañy mmm ñy hafatsy zay ;ao koa ñy dôfiny. mihira raha reo ary la misy féo. mba hinfandraisany koa <shushes> aminy ñy biby manahaky azy.